أتمنى يكون عندي شركتي الخاصة اللي أشغل فيها عمال كثير وأجدر <hesitation> أعيش حياة مستقرة وهادية، كمان يكونوا أبنائي حواليا وأعيش في بيئة زين وإلى حد ما هادية وطبيعية، وطبعًا أسعاد الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين.